Ɓurani kam ko noddude e dow neldude ɓataake. Sabu so mi noddi, mbeɗa waawi haalde ko njiɗmi haalde ko fof. Joomum faama, jaabtoo kam. Min paamondiraa ɗoon e ɗoon. Kono so woni noon neldugol ɓataake, mi neldan ɓataake, mi anndaa joomum heɓii walla heɓaani. Joomum ina waawi janngude kadi waasa artude e am ɗoon ɗoon. Ɗum noon so mbeɗe yiɗi heɓde ko yaawi, jaabawuuji jawngol ko noddude ɓurani kam.